Si min nìhià’ râ ngwiì man chuhuâ chián únj kini’hiaj nej si tuku’ sí min luta ñan luta nānj nuej ita ra’a sij min nī tugwêj sij man riñan tabla ta bin si níhià’ râ ngwiì kini’hiaj nej ta ba taaj ngwiì min râ ngwiì ninj chaan’ ni’hiaj ñan tukû sij luta abi chí nej kwenta si kà’ì ngwiì nī nānj nìhià’ râ nej ni’hiaj nej ñan tuku sij luta nabbêj nī tugwej sij man riñan tabla ta min si aran’ ngwiì mân chuhuâ chiñán ûnj ni’hiaj nej.